لأ الحقيقة مسافه قليله جداً كل مشاويري بروحها مواصلات ولو مشيت يعني بيبقي خمس دقايق عشر دقايق بالكتير فا ملهاش ااااي لازمه بس قبل كت بمشي كتير يعني خالص خالص بمشي مسافه بتاع اتنين تلاته كيلوا يمكن فا كت الأول بمشي دلوكيتي لا